O iñe ka tʃanpa tu lai jima iwa kalna savea ti in ka zota. O jim kalna in ka taksa tʃapna tu rania. Tu lai ka tauma, tauma jawa ian. Kani nfresa pa, fresa pa jawa ian. Jima kafa kalna, kafa eksasaj, eksasaj jawa. Kalau kala, lau kala nga. Ina ka inboa jawa, inboa jawa. Kana thokna tu orte ofisa kafa kala nga. Ofis kala jawa ian. Kala jawa kala nga, lau kala jawa ian tʃana. Ivi nika ian vefan jima kafa kala ian. Kala jawa tʃatan ka eksasaj jawa. Eksasaj jawa kani nfresa plenga. Fresa jawa tu na tʃata rin tʃo, e jawa tʃo, e jawa kamulia tʃina ni.